नोकरीची मुलाताक वस्चा पैली आपलो रेज़्यूमे आनी उरील डॉक्युमेंट्स जाइ तेह रेडी करून ठेव्याचें। नोकरी कस्ले प्रश्ना विचारता तेह सोडून तिंका किदें मंतलो तेह तैय्यार करपाचें।